بفضل أني أكون مؤلف ناجح على الأقل الكتب بتاعتي البالفها بتكون قاعده زمن طويل وبيجوالأجيال بتوارثوها ويقروا عليها وبيشوفوها وبيشوفو الحاصل عليها شنو لكن ممثل دي ما حأستفيد منها حاجه ما حاسه انو انا ممكن أستفيد منها شي